<hesitation> Le biby mahay mandeha ambony rano alongany sy de fantako fa <hesitation> bibilava zao no fantako hoe mahay man <hesitation> dagno anaty rano, <hesitation> an-tampotampon-drano igny izy mandeha lohany mivoaka de <hesitation> rambony igny asipasipaka ananjy <hesitation> le karaha fandehanany io mi a, de mandeha izy.